अर्जेंटीना के बात करब तो ए हर सबसे बड़ा बीफ़ खाये वाला जगह हवे। जहा के मन बीफ़ खाथे अउ यहाँ के राष्ट्रीय खाना एमन के असादो हवे। एहि सब वहा के लोग मन ज्यादा खाथे।